Ny kolontsain'i hoan'i Allemagne ny tantara reniko ny mombamomba azy tsy aiko ho asa mariny na karakôry ny Allemagne tsy mila olo izy kô efa fohy mila ôlo lava fogna zany tadiavinjare izy kô olo fohy tamin'ny Allemagne tonga de vonoiny.